Сифр, манфӣ як, манфӣ ду, манфӣ се, манфӣ чаҳор, манфӣ панҷ, манфӣ шаш, манфӣ ҳафт, манфӣ ҳашт, манфӣ нӯҳ, манфӣ даҳ.